Mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ m'enyim na meehu daakye bɛyɛ mfe aha ebien a ͻda m'enyim no nna dza ͻbesi. ͻno na ͻbͻboa me ma meetum atoto m'akwan yie ndɛ na m'enya asetsena pa sɛ menyin mpo na meehu dɛm mfe na, ͻno ye sen dɛ mobͻhwɛ m'ekyir. Dza enya esi no, woesi kͻ, dza asɛɛ nyinara asɛɛ dadaw, dza ͻwͻ hɛn enyim na ͻwͻ dɛ yɛbͻ ho ban.